<noise> iya nanga ngoaka mane nako woskolaka la manga sinyia jo kulia kan bisa wojaskulia nako wa mampo bisa wojaskulia duru mane tergantung dari ngoaka ngaro ngone balusu wa mampo bolo uwa bolo uwa nako ngoaka manga sinyia uwa kan ngone woja paksa so konoke uwa ngaro ngoaka manga singia uwa duru nako ngaro uwa nako ngone balusu mi majajano ngoaka jo kulia idadi uwa.